أفضل أن تكون لدي القدرة على التحكم في أحلامي. لأن بهذا الشكل، أقدر أعيش تجارب ممتعة ومثيرة في أحلامي، وأحولها إلى مكان إيجابي ومليء بالإبداع. التحكم في أحلامي بيساعدني على الاسترخاء والهروب من ضغوط الحياة اليومية.